Sabuni yatile vintu virifoo, sabuni hufamaa choowi nookoeria mikono, sabuni nikufuraa, sabuni ukahakikisha udekirya, sabuni uhakikisha kwamba ufule na ngo jivasnge jikere chwee, yaani ukahakikishe na ufume hantu woosi mikono lazima uve na sbuni.